حط المويه في الغلاية، وخليها تغلي. بعدين أحط ملعقة من البن المطحون في الفنجان. صب المويه المغلي فوق البن، خليه ينقع لمدة دقيقة، وبعدين تقدر تشربها.